קאמפיוטער איז צוזאמגעשטעלט פון אסאך אסאך חלקים. די וויכטיגסטע די קאמפיוטער באקס, די הארד דרייוו, און <hesitation> ס'איז דארף זיין צוזאמגעשטעלט אויף די ריכטיגע וועג, מ'זאל אלעס קענען נוצן.